لو تقدمت بالزمن أسبوع في المستقبل ، أول شي بسويه هو إني بلاحظ بشوف شو التغيرات اللي ‹ hesitate › راح تحصل راح تصير في هذا المستقبل القريب ، براچع قراراتي إذا كان في امور مهمة راح تحصل ف بعأود للحاضر وبحأول إني ظبط المسائل ظبط الامور بحيث إن هي تظبط علي المستقبل.